د څښاک ځینې مشهور ډولونه لکه اوبه، چای، قهوه، شیدې، جوس، سوډا، لیمونېډ. همدارنګه، د الکولي څښاک بېلابېل ډولونه لکه شراب، بیر، وډکا، رومي، او ټکيلا هم شته. د بوټو له چايو څخه لکه نعنا، سنځلي، او ګلاب چای هم ډېر خلک خوند اخلي. په ځینو سیمو کې دوديز څښاک لکه ماسته او شړمبې هم ډېر مشهور دي.